Aramo oparamo jauva mopeti sopa, sopa kua sopa oyeapo guaca iso ndive va, erei mbaeti aikua kiraiko oyeapova, esako se aja akaru mopetï mercado pe, jayave mbaetiko aikua kirai oyembo prepara kua, jare kurai se jauvaera esa se agua